مادتي المفظلة بالمدرسة مادة <hesitation> التربية الرياظية، المادة الوحيدة إللي حبيتها في المدرسة وما حبيت غيرها، والسبب إني كنت أنزل ألعب كورة، وأنزل أتمشى، وأنزل أسوي أي شي، وأي أحد يروح يقول لك جواب غير هذا إعرف إنه يكذب عليك، إنه ما في مادة أي أحد يحبها غير مادة <hesitation> الرياظة الوحيدة المادة المحبوبة في المدارس كلها وبين الشعب كله.